Ta nima ye ke ti galin ule kira pelle ta mina ye ƙe ti galim luruko, ange ta ɗuyun ta minai a ti ya shaklom, ti dina terei ta kajyo ulare kama digi uleene ta ukn ye ta shuuke ule ke liya ka pelle ma dulakno, ma shau, ma ƙoomo to ange teere taraa diyani ti geena teerai maa ti ku yaanii geren ta tei ding ule ta gun ye ti diina ti ɗiinai longku geren. Birengin ivare ta anyanjari, anyanjari manni ƙoɗɗii ti shalo shalo ta shinii pene shalo sheju tei shalo a shelo gerenum ti ku gashanii, ta aaju, gashsho ta aa tere ti ku gashshani uleenee ta shawi in warim ta aaju ding yippa te ti fii ti ku gashsho ta aa maa uleya ye digi vingan gulang yi shiba vingya ka yippa ye shuula anyanjarin ule shari ye uleyai pirnne mandok ula uleyan ta fuu. In ulanna ma uleya in iua shari, to anyanjari ti shali sheeju ti ku gash sho ta aa pene ɓai an ange dii sheeji ta ya geren, gerno ku uleenee yuularo ta minako ƙan uleence yuwaro uleeko kan uleenee yuwano ye mondok maa leka ulanii shujako to ding ɓai ti ding longkeenee in peni ta rini ta minai nong, ta perani nong ke rinai ya ulen ke ulannai ya ulen le uleenee ne pena ti dina ka yippa ɓal, ange, ƙan anyanjau “ɓaikan- au- yi- ɓangi- ɓai- kam” ange ti diinau longku geren, anyajari ti shal sheeju ka yippai longku gashsho ta aaju uleenee ta ulanin ta aaju a longku gerenum a longku manni uleyum.